Ma ütelnüq, et tihtipääle <hesitation> mõtõldas halvastõ egäsugutsõst näütüses köögivilävokist vai midägi säänest. <hesitation> Mullõ hindäle umbõlõ miildüs, ku om häste tettü köögivilä sääne vokk vai panniruug. Ja tõõnõ asi om näütüses püreesupiq. <hesitation> Määnegi häste tettü püreesupp om mino meelest nii mõnus.